Bank manege nako ngone loloda manyawa a janako manege ma fungsi sebagai e pipi ma o kia ma ngi, jadi nako nanga pipi bisa i aman, manege harus wa tabung atau wa noa bank ika supaya na pipi mane ua nyawa jaje.